Ende e finatawa mudun hen toɓude e tinde mudun toɓere wodere wala pirkade pilki wala ɓornaje ɗolokaji, rewɓe taɗoo disare dun fu yo finaatawaa Ende. Ɗi mbiyataa… So a yii ɗun fu <hesitation> sikke fuu a wattaa, a wiyan yo yimɓe Ende non. Kañun en ngatta ɗee kulle kaa.